اجيب مذيب الدهون دا واجيب مثلا ليفه مواعين و أبدا ارش علي الفرن كله لحد ما الدهون اللي فيه كلها تتساقط و تقع و كدا بعد كدا أبدا اغسله كويس وامسحه بفوطه نضيفه بحيث ميحصلش تلامس للكهرباء او حاجه.